Pues juech bi'i jawë abëkam waj relleno, nebya nak adyunën ko'o pyëk iukë jadun nak ya nyëka nënëm relleno porque kap ayu'uk yë padyë dun jawë abëkayn porque okyanëch jawëy ji'ich dun jawë adyunay më tëjkën jadun dun jawë kyayan jawë iukan okyanë bi'i yë.